Máŋ injá wingël kaloŋ surëtu uliyoŋ, uwëţ, uŋil mëëwingël këlënkee okáa bí fiŋ. Mëëmpëlënk parësëk ngëloŋ, mëëwinëba ngël, ngáanţën kanubá ngëfiŋ këëfiŋ. <hesitation>